زما په هېواد افغانستان کې خلک ډېر کرکټ خوښوي. دا د خلکو تر ټولو مشهوره لوبه ده کله چې د افغانستان ملي لوبډله لوبې کوي، نو ښارونه خاموش وي، او خلک له زړه نه ملاتړ کوي. فوتبال هم ډېر مینوال لري، په ځانګړي ډول ځوانان، خو کرکټ ته له خلکو سره ځانګړې مینه ده.